Isa <hesitation> sady folo ambyzay mi kômansy amin̈any <hesitation> ôhatra zato folo amby, roan-jato roa-polo, telon-jato telo-polo, efa-jato efa-polo, diman-jato dimam-polo, tsôtan-jato tsôta-polo fiton-jato fito-polo valon-jato valo-polo sivin-jato siva-polo, arivo.